باش تخدم لاكريم في الدار دابور جيب ليطرو تاع حليب تكون باردة دو بريفيرونس ديرها في البيتران و خلط معاها ربع معالق تاع لاكريم شونتيي كي تشوفها طلعت هداك لي طلع أقسمه على زوج نص زيدله زوج معالق تاع الفلون شوكولا والنص زيدله زوج معالق تاع فلون ڨو واحداخر بغى فاني بغى كراميل و خلطهم عاود بيان موراها ديرهم في الكونجيلاتور بوندون كاتر اور وي ديرهم كاتر اور و ريزولتا غادي يبان و بصحتك